<hesitation> Biby fantatra fa afaka mivelogna aminà tontolo maigna be zao a: hala, de <hesitation> androngo a de rameva; de <hesitation> fahazarana ataony a ahafahany miaigna akagny a karaha rameva zao a de mihinan-drano be izy raha ohatra hoe sendra izy mahita rano a de igny tazominy akao fa sy tonga de hohaniny aby si de <hesitation> hohaniny sibitibitiky igny de karahan'zany ahafahany miaigna amin'ny tany maigna be akany.